Kèd. ibá. itá. inán. itión. itiókèd. itiábá. itiáitá, ùsùkèd duòb. duòbòkèd. duòliba. duòlitá. duòlinán. duòlitión. duòlitiòkèd. duòlitiábá. duòlitiáitá. duòliùsùkèd. élib